I da furue mii be saki ilegi sime te before tamuno be ani mini me ke pri munoso eri munoso i da furiee ane ibai nunoso iyeri ida be te furu beye me ani dumu me konma are wiite o gote nimime ke piri munoso likiri munoso i da be oyei be yeme osi imiete iyeri i da si bo emi iyeri oyiwite be tubo piki bote okosime te bra ke si bu tai wai be bra piki oko simite bra se piki ofori iyeri oko sime te bra ke si me erite bebe iyeri ani bu iye bari ye tii i ani bu bilaba ani saki idiri dawa warri mute ikia apu te ina emi be apu inabu ama menji apu emi inabu furu apu emi iyeri ani bu i yewiri ane tie ina bu pubele wa imiete iyeri oko simete wari bu paka bo wiri be bo ipiki sui nu te mu furubo na ikia soba ipiki mute anu ama inijibo na ikia a so bai beba ofori iyeri so erie munose ane me iwari bio ibiwari bo paka bua already i bufu ka wari bio paka bo wiri be bo mie be saki te iyeri so piki tonkri mai se me erie munoso mie me owu bufu ka mie be saki itie <hesitation> tonimi munoso apu tamuno obia munoso iyeri mute mu ani bufuku me bo so. Ane me eresi opu tamuno be̱ ani mi ke aptite ike ani bu anga wa. Ane tie oro kubibim poki asamicayi goye goye ke sua be ke iya dumo me on te oke priete sua te ke anga sakri ana si ma eyoju bru dein ma te pubeleba, motw mye ni the anga, tammo̱o be si imanji paka na im-inji so̱bo̱ ha laue anga, tate aru butabulo so̱ school me mue so̱ i tamuno mingba miete amy si iria apu na ekwen wate duan te lani ilama. In putki i prekibia uni yeri ba munoso ayers o̱ anana omu gb be bo ani saki tie i dimo ai pitki nugo nogo turo ko mue. I mina ayi ma love sake tamuro be opieki bra sua epi ba ara mie wa ge goye goye na ani gba goye goye oke bra sua sprite o piti ain ye epti famba te tomi pilki iyeri kuma tomi meni bawa munosa imi tubo ma digi o a sin a da frurubo asin aingo own se fibo kuma ari mirat mei gba goye goye baiso bu ara buke sua ani saki nemi me na belema na ane tamuno be ke ekuensu be nengimaye ane iyeri so̱ iolote̱ ke iya nue ayi mie waré.